Nɛra san vɔɔla ti la dɛna yu'uŋɔ seke gurum ti a kelum vɔɔla la Walesi, bee TV bee bee yuuma, n wan kiŋɛ ta a bɔ'ɔ la puan. A san yese na yu'e, n wan pu'usɛ e. N wan yeti oh, n beleni fu mɛ fu san wan nyaŋɛ sigese ni fu bunɔ la voole la fiin. Beni zuo la ki'iri la n zi'an la puan na gee ti saŋa me paɛ ti tu gise. So mam yeti zusɛ mɛ ti a san wan sigese ni a volum la. Ɛɛn hɛɛn.